Ma tah nom to nem nem von a'ih, a pa'un, muu, a anii mea <hesitation> tapiok, a <hesitation> anii a pangen mea <hesitation> mojon, mojon mea ama tah'en enom to nem nem. A <hesitation> muu- a muu enom to nem vir akah inem ya mea pa'un. Va'ih a pa'un a pa'un enom to nem va oah rakah inem a pa'un, pa'un mea muu. Nom to nem nem ya va'ih pa ma tem arih, mea anii pangen mojon ama tah enom to nem nem ya va'ih. Nem tamuan nem si von, nem nem ya kenom pa nem ito pur veho non sih, manot veho pet non sih be nom nem nem ya. Tem enom to nem ya i pasi te o Te o te o a tovih tah boneh sivo, manot uren. A tem enom tonem a anii, i pasi te a tovih tah boneh a sivo, pur ma ambuh tovih tah boneh a sivo. Be no pa viah va antoen vuren pa- pa oes vatoe pet menon pa muu, si te akuk a tovih tah boneh a sivo. Pa'un pet, ahik bi te vare. Tem e to nem ya, pasi te, te, te tovih tah boneh a sivo, e to en ureom pii, kurus en, kurus en. A anii pet ama tah bovarih to pur aviah rer von a'ih, esi keh nem yah hik ta antoen hat harer ge hikta antoen met harer, pasi pur, pur akuk e kipa pur aviah, pur e pasi gon a tah'en nen pa ma tah bovarih. A anii, pa'un, muu, mea pii ma pipo veh pasi pur aviah sih.